He mea hana koʻikoʻi loa ka lāʻau wili kolū. Kōkua nui ka lāʻau wili kolū i ka hoʻomaʻalahi ʻana i ka hana ma ke kūkulu ʻana i kekahi mea. ʻO ka lāʻau wili kolū ka mea e wili ai ke kui kolū i hiki ke hoʻopaʻa ʻia ʻelua ʻāpana kekahi i kekahi. A hoʻohana pinepine ʻia ka lāʻau wili kolū ma ka lāʻau kekahi.